بحب ان انا فوقت فراغى اشوف فيلم انا بحبه او حتى ان انا انزل اخرج مع صحابى ونروح مكان جديد اول مره نروحه او حتى انزل النادى مع برضو اصحابى و نروح نلعب هناك العاب احنا عايزنها زى كرة القدم او التنس او السباحه او ممكن اروح الجيم بحب ان انا العب الجيم كتير جدا فوقت فراغى دا بيكون احسن حاجه ليا بستغل بيها وقت فراغى